פנהאר מ נהאראת וחד לקא באב ג'דיד פגלדרה מקאנש מן קבל, פדולייתו חלאתו יפתח אלבאב בשוيا, וראה באב יחרג עלא עלם קדים ועג'יב פיה אלוואן זאהיה ו חיוואנות מא עמרו שאפ בחאלהא, דחל לדאخل ובדה יתהרף עלא אלנאאס ו אלג'מעל לי פיה והד תאג'ריבה חלאתו יחס בלכועה ו שג'עה וולה ענדו סר חס קיחמיה מן בעד, אלטפל קיתעלם בזאף דרוס מן הד עלם וולה קירג'ע ליה כל מה בגה יחרב מן אלרותין דיאל אלחיה אליומיה.